Tsy haiko tsara ai! Fa izy kô aminakà edy tsy mahay zen̈y koa irô aomby àby io. Fôton̈y irô bakà efa zatra diresdiresen̈a fa mety posibla ndraiky aomby vavy fôton̈y irô tsy maneky tirena nonon-drô koa tsy irô tômpon̈y mitarimy izy fo mitery izy. Zen̈y donko fa araiky aomby lahy àby io tsy haiko e.